أني ما أحب اسوي عيش فيعني ما اقدر اوصف بشكل يعني مفصل شلون نطبخ العيش. لكن اللي أعرفه هو ناخذ يعني جذي كوب، كوبين ونغسله ونودي عنه النشا وبعدين نحطه في قدر ونحط في القدر ماي حار ونطبخه نطبخه نطبخه لين ما يكبر شوي ويتوسع ويصير فلفي وينأكل.